Ôtran'ny kizitina enao androany. Ao tsara ve? Sa misy olana tany ampiasana? Sa tsy azonao indray ilay zavatra noteneninao aninkeo maraina? Sa nadalain'iza tany ampiasana tany indray enao kizitim-belona ity. Mba miresaha mo e! Mba mitsikitsikia ihany koa fa enao anie- feno panda sy feno ketrona eo anie io tarehinao io raha zao foana no ataonao isan'andro.